Itokopapita bisio pita kuukuu'upa agaa horiiraapa, aa a riiriiabaa sa abaraha baarii bo kantriiriarei. Uka oru oiraarei oo'ore Paapua Niu Ginii, boo'ubai roga'a obasiisi, o riirii'upa agaa <hesitation> itokopapita bo riirii'ua roga'a sa boorii abaraha Abirikaa, sa bai bii'eepitee abaraha. Hapita uka, ukabisi hokoeupa, hapita aru boo'ore ora'orabohara bisio pita riiriiraapa, haia bisio pita kuuku'u- haaraaroo. Bisio ii'aa rogaa o tabirii aarei abaraahara baarii o husiiarei, bisio pita baarii obasiisi. Itokopapita iiboo Aberikaa bai Aberikaa, sa baabaa uu, uka are'ei tahiri eke'upa pu'aaboo, pararaauba oiraarei arapureeri. Aru paraea, aru bi'eeaa uka are'eiraba pirio piroraba tatakoraahara bai. Ei reeto tahiro'oo a huraabohara oo'ore a uka hara- haraaboroo kai a uka ai'o- haraaboroo oorii boatoi, auka rogaa koeabohara, a huraabohara rogaa eipa'oo a riiriiabaa sa o huraau. Ei tahiro'oo ai'oabaa, ei reeto tahiro'oo, <hesitation> eipaarei bii'eeraeaa aru bii'eeaa rogaa airaba pirio eipiri'oo piro agaraba pakora, bisio pita pakora birabira ioka, ioka bai abeea. Ioka tabeoehara ioka aree'uu pu'abohara roga'a, eipaareha ia itokopapita riiriia bohara sa oira euu explo aboo heuabo uaa boo ua bii'eeraeaa haia ei reeto tahiro'ooarei. A bisio ea roga'a bisio aru bieea o keke'upa eitahiro'oo a baiia boorii oiraarei ii kantriri. O riri'upa aga sa oirare raa eipa'oo hisu'o tahi a uka baariia boatoi. Sa oirare'upa agaa hiokoii hukuraa haia sa bai huku'oe oo'ore agaarei bisio aa aru eapaaea, aru abeepa bo husiriarei. O kekepitee agaa bo kantriri. Basiri bo husiri oiraareha oo'ore koraabasi. Koraabasi a i boou hukuhaahua ii'boo bo korauaro. O riirii upa agaa sa ro kekeaboo roo'ore barari ei tahiro'oo boorii hisu'o'uu. Eipaareha bo tahirori bai a uka baiia. Hioko'i o riiharaboro itokopapita sa o kekeabo ori ii'oa bo tahirori a rabahua arab aeaa ara'aea aira. A riirii terapa arii'aupa roga'a bo kepaiuaarei sa o kekeau iisii tahiro bisio pita ei tahiro'oo a raba'aea aira.